أيوة أنا مؤمن بالاشياح وفي ناس كتير مؤمنه بيها لان دي حاجة موجودة بالفعل يعني وفي ناس مش مؤمنه بيها لان في ناس بتعتكد اكتر على العلم وعلى نظر نظرة العلم والنظرة المادية وان هي حاجة أنا مش شايفها قدامي إذا هي مش موجودة على اساس كده في ناس ما بتصدقهاش ما بتصدقش أن في موجود حاجة زي كده